<noise> Tavangun tara malamalana, <hesitation> iau voto ra iap, <hesitation> iau kulpa pa ra <hesitation> a kettle ni di kukuk na tava malamalapang tana, <hesitation> io iau momova parigu malapang ik, ipar, kapa ragu buai ik iau me paia iau vut ba uro ra male, iau rout, rout kakapi laga kapi amana vudu ba i vinun ma aurua iau ngo papa, tun pa ra aika vudu ik, iau patuan papa iau rout mulai ba, iau pait tamana papalum kaira matanitu ba a lotu, ba i ravian iau ilibe pa ra avia kagua, iau vaninare pa mulai pi ure ra ravian pi iau malapang papa me pi iau vua, ningene i malmalana damana iau tavangun mulai, <hesitation> iau vaninara pa kaugu malapang tara malmalana, ipar iau vana valian iau gumu ba iau rout, tuktar muleke ivinun ma aurua, iau, Vaninara pa mulege iau, urai ni marum pi na vua pi ningene malamalana mulai pi na tur pa mulai kaugu mana papalum. Iau vavauma na buai ba vavauma na kakau, vavauma na balsa, iau vogomgom kaugu palikilik, iau vogomgom kaugu rot iau vogomgom kaugu pal na vuavua, ravian iau vaninara mulai, pi taika malapang urai na marum pina vadiop mulai ra pala pakagu. Taumana pakana iau tavangun a malamalana, pa iau malapang papa ina vana, ina ila ara na ta paragu ta ien ik pi ina en iga boko ra togu takalami ika otemit pina boina ka kaugu nilaun, auvana pakana iau tun uka ra vudu ba tapiok ara valian, iau ian ia iau malapang papa iau mome ure aika tawa, <hesitation> iau mome pa, par aika agu tawa iau vana mulai iau il ba iau lilikun nagunan pi, iau vaninara mulai para marum pi iau vuamat papa pi urai ningene malana ba ina pait mulai arava, <hesitation> tomana pakana iau tavangun tara malamalana pa iau mome na tea iau tutun avudu ka, tutun avudu ina ki paina pait apopolum ina ki ika ma ina vurnunuk ba, <hesitation> ava ina paita pina tobo kaugu nilaun, ure na go ra mana- ure na go ra mana bungbung, io tomana pakana, iau na vuegue pa te evu lama pina ibik paia pi ina uvera paia pi ura ta tevu pala voravoro ure ra ure ke na nilaun, ure ke ra kul avurur magit ure ra nian, <hesitation> damana vanavana ba ina totokom me pina vana ra pal na mait, ba ina tabar toumana ina laume diat pi ure ra kada nilaun pi <hesitation> diat bula diata kakari neibulu ma diat ta lagar ta nam ra dia minait, e <hesitation> io nina kaugu mana popolum, iau ga paita hamas tara bungbung, togo tomana pakana, bulang iau ga la ki guwei mara aumana bul, iau la vargat pa diat pi ure gora papait vavakuku pi diat ta nurvue ma diat ta pait tomana popolum pina tuk pa dia nilaun namur ma diat ta vartovo dekdek, diata vana pina vartovo, vartovo dekdek pi diat na ongor, diat ta vana tomana ngala vartovo pi diat ta kapa tomana, boina minat toto ma diat ta kap tomana bona pepe pi ura ra, apopolum ure ra nilaun, togo aumana tanam go ra mana bul gorae kir dari lua, lua dia ga <hesitation> ave ga paita tara aumana popolum ave ga la votorome koveve mana, <hesitation> koveve mana votorome rau mana tauvui vevet, ma ave boina go rae go rae amana bul go rae vakir dia votorome mulai amana tina diat kir diat vortorome mulai romana tama diat, dia vana vailik ka mana tuma diat io mana papait vakuku go i tavuar ta go, go ramana bul dia la paita dari kir di tovo mal diat kir dia vana tara, Avartovo la lotu pina, dia tur para avartovo tara alotu, io aumana vakir dia burut tia la luluai ta ke dia nilaun, dia papait vavakuku mat ma kir i boina go rae, dari avet rae lua ave ga vana ta ra mana lotu tara abung lotu pi, avet ga burut ure a luluai bulung ta kave nilaun, gora mana kalabar na a tut akalabar na tarai go rae dia manga, dia vana tar tara <hesitation> a vunuvuna avura ma, dia gora aiava dia dia- dia melia pi vekaina kada mana nilaun, io kari go pi <hesitation> varavar gar ta pi mara bul pi diat ta nurvue nom ra mana magit ma diat ta vana ma diat ta vartovo ongor, ma diat ta popolum tara auma tara pia pi diat ta vartovo voke, ta ika magit ure kadia nilaun, <hesitation> tikana magit bula ure kaugu nikaun dari ba itar ia ivat na vinun ma lavuvat na kilala kaugu, <hesitation> ma iau gire gora mana magit togo ra kalabar na tarai ba kir boina, Kir dari avet lua, di ga manga tata pa avet di ga manga varavara gar pa avet pi avet ta ngor vue ra papait vakua a varvul, a nilong, ina kir i boina, io go, <hesitation> iau mange pina <hesitation> varagat para tarai gora mana tut mur pi dia ga valaria pi diat ta vana pira lotu, diata mur tara aumana <hesitation> a kunubu keira gunan, a lotu ma matanitu, pi diat ta votorome bulang ra tinata keira mana ti tovui diat pi diat ta boina tutana namur, diata popolum ma diat ta dekdek valua kadia mana kini namur togo namur, diat boko diat tia tibuna toulai ma diata tiar tibuna kore pa diat, diat ati toulai ma diata mal kadiata, mana bul ma diat iat diata balaure diat pi di nom ra vartovo, papa kono pina vana tuktar go pi a a- aboina kini namur e kir ta papait vavakuku kir ta nilong ki togo a nilong i vana rikai ke tara tabau, mari u tabaung u kiki kiki kiki ika, io una u una long una long tabar koum mana bul koum vavina ma kir i boina, una popolum tara ongo una popolum tara apia pi una kalia ra ta magit, na na vila rakai tana, io i boina pi da manga popolum tara pia pi una vuama ra kakau, una vuama ra am vudu, una vuama ra tapiok, akagua, agir, <hesitation> amana nian tara ongor dat mana ian ai topo ra pala pakam, pi na boina ra pala pakam tana, tago rae da tia tur iga tara ian ra aumana magit nina a mana potoi, nina ita bilarakai ika ati, ma kir nina kada mana magit tara auma pata, amana a potoi go da iania ma i vakaina kada nilaun, io pi dat ra tarai data valaria pi data ian <noise> tara aumo ma data ian tara ngunguan paka diat pi dat ta boina nilaun, pi kir dat tatak vakuku kir dat tak vukuku par magit kei nama to an kir dat vakuku kei nama ya an, kir diat ta valigur ia, data ta kibuna pupulim het ta kada tar manga manga peke dat pi data loun, pi dat ta ian pi dat tar loun, togo kada luluai iat iga ve dat iga tatike tara ta kana tinata, ba una votur apia una mangmangon ra pakam ma una ian, ma kir ta tikai na pot ika pina tabar u pata, u iat na papalum tara mangmangon na pakam pi una loun pi una ian tara mangmangon na pakam, <hesitation> nina tika na ngala na magit pi akalabar na tarai go rae pi data tovo mal diat pi diat ta la tara variru ma varmari, koko dia tatatak vakuku, koko dia warwarubu koko dia dokodoko vargiliane <hesitation> diat. nam <hesitation> a luluai vakir i mange, vakir i mulotane nam i mainge pi data <hesitation> biti dari ba u na mari <hesitation> una mari talaim dari ba u dari u mari u iat mulai. nina ra mana bona pakana pi dat a kalabar na tarai dat a vatur vake go ra e. togo go ra mana magit golo go ra kalabar na tarai vakir dia nunure mulege dia tia nukiaga ba diat iga dia pait ra lavur mangana magit nina wakir i takodo tara matai ra matanitu ma matai ra luluai. io ba dia pait ra mana magit nina dia bubur ra warkurai kai ra matanitu dia vana, di vung diat ta ra palnabanubat pa ra ivia kilakilala tago dia bubur nam ra mana warkurai. nam a ti ra pia ma arama liu una bubur ra warkurai kai ra luluai arama liu, pauna gire ra matanitu kai ra luluai. pauna kale ra matanitu kai ra luluai. io go ra mana magit go ra e, pi ina warawaragat pa ra tarai pi data ngo vue go ra mana magit. ma data koko da mangamanga ian go ra mana nian kai ra mana, kai ra mana <hesitation> kai ra mana paka pua e. kai ra mana, go ra mana magit a mana potoi wakir a mana magit <hesitation> kadat mamati balanagunan da vaome pi data ian ia pi na to pa kada nilaun pi data boina tana. nina ra mana mana nian pi data ian ia ati kada kada gunan pi na pi na vongor palapakai dat pi data laun lolokon tana. gora mana magit kai ra mana pakapua waki wakir i wakir i manga boina pi data iaiania kan na vabilua kada nilaun na na vatutukan kada nilaun. io kada nilaun pana lolokon togo da ian go ra mana magit go ra mana po otoi. pi data ian iat ra mana magit tara uma dari ra tapiok, a a mami a pa, a igir, a a pumken, a tubua, a buara, a papai, a kalapu, <hesitation> a komo, a wawaia, a valangur, a kalava, nina adata mana nian go pi data iaiania, ma go, go ra kalamana mana na po otoi ni pi koko da iaian ia. pi na boina kada nilaun tago ra mana magit mati mati nagunan. ma nam ra mana magit nina ra mana po otoi nam na vakaina kada nilaon nam. io vakir i boina pi data tia ti papalum iat tara uma pi data laon lolokon pi nam ra mana magit tara uma na vaboina kada mana nilaun pi data laun lolokon. data gire pa tai ivia vinvinun na kilakilala dari ra mana a mana tubui dat ania lualua pa diaga tia go ra minamai pa diaga tia mamamai arika pi a pakana bung aira minamai ari di kutu tabu io nina ra pakana bung ai ra minamai nam. io diata tia mamai kakapika ma i par. ma daat go ra eh go a buai da mamai goi goko iogo tautula minute tautula pakanabung vua u tar mamai mulai tautula pakanabung vuai utar mamai mulai. ma ania patana nia amana tubui dat diaga tia mamaika tara pakana bung ure ra minamai. diga vatang ia mara minamai diata tia mamai. io nam dia mamai par i parika. pa diata tia mamai mulai. tuk tar ta tia vana enena bung mulai ina da biti ba da mamai mulai io diata tia mamai mulai tana ma dat go tia kabu mamaika mamai i vanavanaka i vanavanaka ra minamai io da kap ra lavur mangana manua tara ngia i kaina ra ngia <hesitation> ngia daat a palangie dat i kaina a bul na ngie daat i kaina i manua ruk i wakaina kada nilaun di pun ia a lam. tago da tia kabu mamai ika ma ania patana. nina ra mana magit pi di vatabu ia pi data ngo vue. dari bula go ra mana magit kai ra mana paka-pua. ania pa diaga tia iaiania ma a tarai ania diaga laun lolokon diaga laun pa ra ivia vinvinun na kilakilala, aumana kan iga bolo ra mar, ma iga mar ma i pirai tago diaga iaian ika tara uma kir diaga iaian gora mana po-otoi na na magit. gora mana parau dia kapkap warike. ma go ra e go nam ra parau i kap kap waru warike <hesitation> dita ian ia. dati ian ia ma dati ian ia i watutukan kada nilaun io a tarai dia mat tago dia ian nam ra mana magit nam ma lua wakir diaga ian nam ra mana magit nam. diaga ian ra mana magit tara uma. diata pur ia ba diata kulube, diata ian ia. diata vung ia tara tut na kaur, diata rarangia arama ia ra iap diata ian ia. diata tutun tara iap, da ka ra tapiok, diata ian ia, da kar ra vudu, diata ian ia, tago go ra kinaka bulang a bona <hesitation> bona bona bona magit ure kada nilaun. ila waboina kada nilaun. io iau warawaragat para tarai go ra e pi diata ngo vue gora mana nian nina <hesitation> amana Parau dia kap wapopot ia, data ian iat takada mana <hesitation> nian mati nagunan iat ni da vaume pi datala iaian ia koko datal ngoango mara wawauma, vaume pa ia, waume. waume pa ia, ian ia, waume pa ia <hesitation> aik u ivure, aik u ian ia. Baba pi datala tia ti iaian iat tago ari pi pa datala ian go datala al kodo io boko nurvueke boko kan ba datal padatala laun lolokon ma datala iaian pi koko datala al kodo rurut. ma nam ra mana magit nama ra mana po otoi ai nina diat ra mana tabaua pa dia nunure ra papalum na uma. ditala iaian nam ra adita mana magit gora mana parau mana parau dita kapkap varike ai go dital go dital go dita liblibur wakuku pata papalum i topa dital. ditala tia tuntun iat ra vudu, datala ti tuntun iat ra tapiok, datala ti tuntun iat ra mami, nina ra adata mana nian pi datala ian ia pi na waboina pa ra mana palapake datal. datala laun wa wa wavuan. Vana papa u mal ra vup, ba u vana u kip pa ra oaga, u il, il pa ram evu en, tunia. ba u kulube. puluia ma rana <hesitation> mapina voum, kulube aro tara iap. ea a kalakalaamina mago di tia vung uga ra di tia vung uga ra <hesitation> lavur mangamangana magit tana go papa pataga ma una kulube eke warung ma marana tevu mapina valangur ma nam ra polo na en ea na tia mo vabulu nam ra valangur ma na mo bulbulu ma una ian ia ma a kalakalami ina bea am par, kir una tabar mule nam na nam ta ta ko kaum ta maku abara nam <hesitation> una vuai tamur tariga ta nam dari ba amu tia warngangar me ma una tia iaiaian au ma namo ra biavui nomo <hesitation> kaum maku ba abaraka boko nam iau ina ian lua boko tago go i kalakalami go ra <hesitation> a nian go ma i vavaongoko ma nam a bet ik nam. tago a bet ik iat io nam pi i iaiaiaiaian na en damana. Io nam pi tun ia tun ia iat tara iap ba u puluia warurung ma ana mapina voum u vung tar ana valangur urama u tun ia tun ia pukue pukue pukue mariga u ian ia ba u pukueke tara iap damana pukue pa ia, ian tataoniaka urama balana iap. ma kaum maku aboro na oraoro ba wua lai ma aura maku boko agu taik, ba boko u boko abaraka iau go pi ina ian lua ma u boko abaraka amu amu amuruka boko bara aura maku, <hesitation> namur namur ina nuk pa amur amu taika en. igati nuk pa ia iat. <noise> io nina ra mana bona nian ure kada nilaun. go ra ian una kulube, nam ra tapiok una tun ia tara iap, nina ra adata mana nian mamati. ma nam boko a parau i kapkap wapoot ia boko abaraka ai nina diat aumana tabauma nam. diata kuklkul nam pi diata iaian ia. ma dor moro nagunan dora ti dora ti tuntun iat ra ado tapiok, dora tun ado ian, pi dora iaian. avet lua ania ra mana lapun ania avega tututun ma go dital go ra mana bul iogo ogo namur goro goro goro <hesitation> magi ik ik io go pi gora mana nian tago ra mana nian tago ra mana paraudia kapkap wapot ia ah-ah ma avet nam pata nam ma avet nina ra mana nian pa ania. kave mana lapun diaga tovotovo avet me. pi ave ga tuntun ia, a tunutun ma diga avega kukulubai, kolo paaka nam ra mapina buara <hesitation> a malaup na warai u tur vungvungiaka urama ra ula iap u tar kulkulubeke i maoko utar iaian ika bea nam a <hesitation> a nian tuna tara nian a bona nian tuna kir dari go diat di di di di amana po-otoi na nian,